<hesitation> kutokutila heza na homa ya mafua, basi halita tangano husei. Halika mathi, chehaka mathi makayi ukabinda hoo sina dawa hiyo tangwa vitis basi wetiza muwekea humu wee, mpaka mwe- mwende kula ndo kipaji cha uso, wa- wanihii wakunuhia vitis ni dawa hamwe na mathie yemoto. Chemsha mathi yamoto wee kanda, wee kanda, wee kandaa ukaenda kuwekaa anda tele basi wagona kabla ule usiku shabaumpata. Hivo hivo kulaa kughena mpaka wetumia mathi ya moto wekaa wekaa udo. Na hiyo vits ijee.